New Zealand cuisine a hensu hei seafood te, meat pies te, puff lova te, hung eat te, and traditional a hens mau re-meals titiniya. A niawi atamzok a hens seafood te, fish and chips tinihi, and national dish tiniha. Hei sanga hi and fry anga, street and popular street food a hensu, beer, beer battered fish tiniha, chips le, potato, scallops tiniha, crayfish tiniha, kiwi, and favorite kiwi food le, specially a hens ne, kai koro tiniha, meat pies a hens a nihau aniboka. Le and popular dessert a hens New Zealand le, Australia, Australia mihau we, puff lova tiniha, and popular dessert a hens niha. Le atamzok a hensu and cuisine a hensu, beer, coffee, lemonade te, wine te, and popular drinks a hens niha. Le tshishang shang te and aiboka niha and eat a puhi.